والله أنا أحب <hesitation> اطبخ المشبوس دياي أول شي الرز مثلا يعني أول شي أغسله عدل عشان ما يطلع نشوي بعدين أحطه في جدر وأضيف الماي المغلي يعني أخليه على نار هادية يعني حوالي خمسطاش دجيجة أحاول ما أفتح الغطا كثير عشان يعني ما يروح البخار بعدين أضيف البهارات عليه والبصل وأجلب.